<hesitation> December ŋmarega ni dɛna la yuunɛ la ba'asegɔ ŋmarega. Ŋmaresi la za'a waabi n paɛ pia la bayi, December de ba'asegɔ ŋmarega. Kalam bɔba tumam yi'iri December la Sapɔlɔgɔ. Tu san bisɛ zo'e zo'e puan, kalam bɔba na wa, tumam ɔɔrɔ ni pɔsɛ la sankaŋa. Ɛɛn hɛɛn Ɔɔrɔ ni bɔna mɛ ti nɛreba kɔ'ɔm pelege. <laughs> Nɛreba san sɔ' inŋa ka kaam ba ni pelege mɛ ti bɛɛsi pãrɛ pãrɛ. December ŋmarega puan, tu san le yese wɛda la bini tu tari tuuuma duma me ɛɛn hɛɛn. December nɛrawoo ni bɔta ti akpeŋe la amiŋa la a tum paa. La wan iŋɛ se'em ti yuuma la yuunɛ la puan woo n nari ti a daa tum la, basɛba ni bɔta ti ba kɔ'ɔm kpeŋe la bamia tum ba'asɛ. La wan iŋɛ se'em ti tuunɛ da gee dikɛ loŋe sa. Wuu la de zumadaarɛ se'em la. Ɛɛn hɛɛn. December kiŋɛ ta kiŋɛ ta ŋwɔna ti a de la zumadaarɛ n bala. Eŋa n de ŋmarega la zuo. Tu san yese bila tu tari christmas. December n ni di'a christmas saŋa. Nɛreba ni kɔ'ɔm bizi ti la dela bureya. Ba dɔgɛ la Yeesu Kireseta soo a ni dɛna la ŋmaresɛka n ni dɛna nyiima, nɔŋerɛ, ti nɛreba tɔta lɔgerɔ, nɛreba bisera ba nɛreba. Zɔna lɔa la pilen duma kina bisera ba nɛreba.